اني يعني اذا خيروني انه او يعني الشي المفضل عندي انه اشتغل بوظيفة راتبها قليل او وظيفة ما احبها وراتبها عالي اعتقد يعني بالنسبة الي انه وظيفة احبها لان جربت الوظيفة الما احبها ولو هم راتبها مو جان ذاك الشي بس ما اكدر انه يعني فترة ووراها رأسا اقفل بس اذا وظيفة احبها وعندي شغف بيها اكدر ابدع اكدر يعني اتحمل انه يكون عندي مثلا انه شلون من اكعد الصبح عندي واهس انه اروح اداوم وما يصير عندي ملل فلهذا انه واحد اذا اذا يداوم براتب قليل اشوف احسن ما ادري اني هذا رأيي ولو هي الفلوس مهمة همينه بس لا انه بيئة العمل بالنسبة الي احسن